لوكان راح نعود نكون سمكه نختار راني نكون قرش، لأنه القرش مكانش هاذيك تع يحكموه ياكلوه و هاذي الحوايج على الأقل قبالي يجي واحد يحكمني مبعد نقضبو ناكلو أنايا و نجي عاقب نتهنى من جدو الحلوف ها و الله أسيدي، واحد قاعد يعوم في سرحالو في البحر يلقى تقاشير هاذيك ب- بني آدم البشر جايين يتبعو يجرو وراه و يدورو يحكموه و يدورو ياكلوه و الله ناكلهم واحد واحد راهم ميعرفونيش.